بصراحة اسبوع ما غاح تغير شي من ماضينا من عندو بس اعتقد كان طلعتو شوي تونستو اكثغ فرفرتو اكثغ ونمتو اكثغ بس بل النسبة لشغلات الي اغيد اغيرة ما عندي شي بهذاك الاسبوعيعني يحتاج يستحق انو يتغير بس.